X̱iꞌk nak ti ngid c̲h̲ak preparar, man xc̲h̲o'b lo bo' entonse lë' x̱uꞌbgi'n lë' c̲h̲uxkwa', xbib lëd man y ic̲h̲ë ic̲h̲ë dia komin, kwlab, ic̲h̲ë uregna ic̲h̲ë para c̲h̲ey man sabor, lë' man zic̲h̲o'b xgë'x man despues dzekna lë' man xdo.